Mi hooti asawere go'o ko saali jonta mi yiɗan mi anda ɗume on komi wawa ta waɗugo ha asawere ko saali heɓa mi woitina jotta am mi yiɗan bo milara ko deer ɗi raaɓe am waɗi ha deer wakkati maajum.